Ana waawi jaati jam. So nii yimɓe ɓee homo fuu jatoriike bandum hoono yo sakiike muuɗun, njiɗondirii tan. Jan waɗan. Jurmondiral du e wiide "min kaa, so mi waɗii huunde maani ana torla woɓɓe kasen. Min du, mi yiɗaa torlude goɗɗo." Fuu jam kaa wartan.